Mnyama mkulwi nona atakanam nyola atembo namuweni pano kulu kum- kumpanda katiki mbuga zia nyama Katavi na panona muweni nilifurahi saa nna kundile kani kwene koo mnyama mkuliwino nona talika na mlola atembo, Mnyama uwio atange ishi po mazingila aya yandu kutokana na kwamba ang- ang- angoni nivintu vya yantu mali ziyantu zingono neka mfano angono nivialo, angoni nii mvyalo gwem mnongono ni mimea intotwila yalima ni miti